<noise> uteschi ia chama chumungachi. Kama chumu ngachi de chevechi athamathic achadechin. Chevechi de chiaderem chitem ma tha vetka. Asik cha ngia tet pe chama urki de tigia tet de ngi lu athama vetka. Atha ma vetka de chi thumcha vetckama ngemeng anetha thik. Da chama attavetka de cha de ama sesh klan, angebes klan a ngama <hesitation> a ngama ngemeng ura chitam ma tha vetka na nga ma git, da ki thamathama tha ma vetka na chama asesh de ngia tet de ngia nagim a sik cha muchus de ngia thet, mamar chia ngi luchi. Basmamar ia ngia daram chave. De ngia thet de ngi na <hesitation> ngi lue chia chama, aseh a bik tedemngat pechange sa ngi dram ia kivichiapik kiave. <noise>